انا لو كنت مضطره ان انا استني تلات ساعات ممكن اقرأ كتاب او رواية او ممكن اسمع موسيقي او بودكاست او ممكن العب لعبة علي الموبايل، او ممكن اتفرج علي افلام او فيديوهات ، ممكن كمان اكتب افكار او ملاحظات في دفتر ملاحظاتي او اعمل خطط لمشاريعي المستقبليه او استغل الوقت في التواصل مع اصدقائي في الموبايل او علي الرسايل ، ممكن اخطط للمستقبل او استغل الوقت في التأمل والاسترخاء